Ayi nini yaani siku ambayo yenkumbukira nijaa naba na- nabahati yaviha, yaani nija nawahya fuga nkuku jija– ja- ja, makokoyo tuseya nikilangi, yaani tafuga tija nivaviri tija katika ahu jiyotafuga inamaana tatalala uhu akatola kidudi uhu akatola kidudi, takavotoo tonaniliu, toojifuga jira nkuku. Ayi jatokera jafikishiere kama! Wiki iviri, kuku jokwiya, kuku jokwiya, naukate o- che najarire, nam- mufuko wachakuryaa kwakira mufuko ni elfu themanina saba tawula, jarire mifuko kama sita jii, saba yafikire, <hesitation> nkuku jori jokwiya na nikuku koni yakwire imudu iviri yaani au jo upatire yaani ehee hasara ya kula kusana. Haya majakendelea hivyohivyo jo- joukwiyaa mara wingire ibandi utule ivirii, yajofika na- nakiwulo watwire kinaisanu, yaani nojiyo jakendelea hivohivo, kwahiyo no- tuba yaani <hesitation> roho ikila ncholwincholwi vii, jakendelea kurya hivohivo hivohivo, jafikire wiki itatu, au jarire jaudomera nufuma. Jarire alafu isoko vihire, kunu yaani <hesitation> yaani yaani ija nihatari sana. isokola vihile nkuku jawulwa elfu isanu na mia ine, alafu mwarishire mifuko yamema kira kira muntu ojakuja, nojilanga jira nkuku, <hesitation> aisee iji nkuku jikari sana, nkuku jikari saana alafu sikujasiri jafikishire wiki ine naa, hintu nkuku jiri vii, nkuku jija miya itatu, hintu jirija vii, kila siku modoma nosumula mufuko, wachakurya elfu themanini naa elfu thamaninini na isanu, ntodoma nasumula mufuko isikoo lamtando inamaana kadri yasi jokikala jirankuku haliba andi, nojozidi yaani kuvahera naniliu hasara nkulu zaidi. Koo nojo nendelea noja nendelea yaani jujo ufikisha karibu wiki isanu, miyani maakava ijaapatire, naniliu itatizo kayi makava alokile isiko alokire kunu nyuma naseya nkuku kila churi vii nasinkuku tisa, mpaka mutoluma yaani nomuvaira simu unsire ninjole maundu wani nahujuve wingira wanjo lushihine labada, nkamuse yaani kuno yaani ninjulei tisensehile asile akamwale ulihade hanje ulitobaye, namsire nachakurya chasirire yasakwa kii. Ipatikane kii mfuko wingi wachakurya, asire jireke hahu nakusire, <laughs> jireke hahu nakusire, hadee hahanijoli tobaya, maana yaani hadee amu ihi ni asara vii reka tajireke hapohopa nkamu seyanjeluke woujileke njiyo, yosaka tajihere ivi ni- ni- ni- niviumbe vya mulungu, yosaka viriye, koo kotajirekire jihi, yaani inamaana pata tiri naniluu yaukula sana hasara yakula sana bora vii tajuve vi- itendelee vikajula hivohivo, mpaka hantu mulugu ari reta naniliuu muntu wokajiula ajiwula aloke, haya mankojopata amwari muntu osewa akuja nojilorera kona. Ashina jaboha! Ajisumule, ujire naasire <hesitation> inkuku janyu jikari sana ja ankuku jafikishire wiki isanu, asire iji nkuku jangu jikalu sana, kwanza yonyosaka mujiseye mujinaniluu muji mujifyahare imaji musi iji nchukuru mujifu sina weru mwite! Ma- ma- manini maa- pumba mafyaa, yani basi mam- mambo yaani yakave memire vii yaani mpaka ni mwenevyo wakanosaka nakiyuma najira kiha hankalanga kaa hela yani yee navika hujio. Yakula sana, kwakweri jira nkuku ji- jikala jankuko, nkuku jijamia itatu jakwe nkuku mia, yaani mia naa- namsini yani. Nkuk jako yaani aaha yaani basi maaijo kuva yafikire hara jira yaka yakakera naira mpiya yaanije yija. Kwahiyo mpaka isiko jii yaani aka yami sintamanya yaani nakajivika kii ahu ibandi iyo nkuku! Hamuna yaani sinsaka tuku nakonateyeri muntu ova mbiwa yoseya, ayi mwala junaidi amusivovika nkuku, sijui njoli nkamuseya aha wekokonaji. Jatite mpia wevika mwene vyo wiyonera, wasiwokana kujivika vevokna labda, muntu owuza kula owuza labda elfu tano mia isano, wakona kari ep- epata mpiya sana ahaha. Vika uji- uji- ujinanilu ujihudumire wewe deulanga kwatite mpiya nkusila, yaani mpiya yachuna yaani ni kidudi sana, fyoushangaa ikipindi jaa ikufu fugire mweri uhu jii, wajoshana wapatie kam- kampeya yaani ukurizika kabisa ne kura moywi. Lakini kiwo kaseya <noise> ukapata kabisa mwatuma mvike kee uhu mweri, tilange ninjolo, wajovika wakashana yaani jarire yaani jarire mpaka kija jakarya nana kara kampiya upajire kareko uvikire. Yakafaida yaani jamarire yaani jamarire kabisa mpaka jaka jaka ingira mpaka dakara kege wauwanzishie yaani kamtaji kaku kava kagusirive, basi ni changamo ajikuna naniliu mlolongo wakula sana waji nkuku. Nojaja jopelekea mpaka isiko kwa hiyo nisinsaka nasaka tuku nakomuntu angusiye vii namuseya vii ayi ninkari taka, tanka wekoni wosaka ku- kujivika, wewe vika lakini ni nkari sana tanka kwahiyo nojio.